Ia, irô sôvesory àby io zen̈y ankoatrany izy afaka mitilin̈y in̈y zen̈y ampiasany elatra-nany koa zen̈y amy resaka fivolan̈ana ze. Ia, fomba araiky ahafany mivolan̈a zen̈y zin̈y aviô ahafany miaro madiniki-nany karà zen̈y ze fomba fampiasany eletra nany ankoatrany izy mitilin̈y.